تخلیقی صلاحیتہٕ چِھ اسہٕ تبدیلین سۭتۍ مطابقت تھاونس ، مسائلن حل کرنس تہٕ نئۍ خیالات تیار کرنس منٛز مدد کرتھ انسٲنی ترقی منٛز اہم کردار ادا کران: